سوله هغه حالت ته ویل کېږي ، چي جګړه، تاوتریخوالی او بې نظمي په یوه ټولنه کې نه وي. سوله د ټولنیزې، سیاسي او فردي ثبات نښه ده او خلک په ارامه، امن، درناوي کې په ګډه ژوند کوي. په بل عبارت، سوله د داسې یوه حالت نوم ده، چي عدالت، زغم، همکاري او د بشري حقونو درناوی په ټولنه کې حاکم وي.